كنكبر في العمر نحب نكون أنا موتي قبل شريكي لأنو شريكي راح يخليلي ذكريات ياسر مؤلمه منقدرش نعيش بلا بيه و منقدرش نتأقلم مع حياتي راح يخليلي أمور و ذكريات تأذيني مش ممكن نعيش أو نستحملها.